Man ñett- lu majot a xam jëriñu nit yi si kaw suuf bi, si kaw àdduna bi si bi, benn def lu baax, ñaar jaamu yàlla, ñett dimbale nit yi <noise> ak dimbale ñoo xam ne dañu sonn si kaw suuf bi, loolu laa xam jëriñu nit yi si àdduna si.